Kalau di kite sih ulang tahun nggak ada, acara ulang tahun-ulang tahun, betawi adanye selamatan. Kalau ulang tanggal lahir anak kite nih, kite bikin selamatan aje. Nggak pakai ulang tahun nyanyi-nyanyi nggak. Kite ngumpulin itu. sodara sodare, tetangga kite ngumpulin itu. Kite ngambil pengajian itu. Kite ngaji, kite <hesitation> baca rawi, kite doain itu anak kite. Kite panggil anak yatim juga tuh. Berapa orang kite panggil anak yatim, biar dia ngerasain. Cucuk kite ulang tahun, kite panggil ramai-ramai itu. Kite ngaji, kite baca rawi, kite doain itu. Kite makan-makan itu. Makan-makan ini nasi kuning kite makan-makan itu. Makan kue kue banyak, nasi kuning. Nah, anak yatim juga kite makan juga. Anak yatim tuh pulangnya kite besekin juga itu. Kesianan namanya anak yatim. Kalau orang lain sih cuma makan di situ doang. Anak yatim aje kite besekin, kite kasih istilahnye ada rezeki nih, duit kite kasih anak yatim. Sedekah dikit, biar minta doain ame anak yatim. Biar anak kite sehat, panjang umur. Biar gedenye bisa sukses gitu.